Oddiy omlet tayyorlash esa nonushta uchun ideal taomdir. Bir necha dona tuxumni idishga solib, ularni yaxshilab ko‘pirtirish kerak, so‘ngra tuz va ziravorlar qo‘shish kerak!